<hesitation> ore` sikite <hesitation> te sapi, sapi te <hesitation> mataton sei tu tuangne karna mangase to <hesitation> pariwa mangase <hesitation> papakanen mangase, <hesitation> mensilow kanen <hesitation> mariwariwa si mangase te to katatonan mangaase sei tu tuangni mangase <hesitation> wu ore' <hesitation> ehoman su <hesitation> lirik te pa papakan mangase ore <hesitation> mangehong apa tu hasil su lirik te rupa su likur mangase te te mangase <hesitation> metaton sei tu tuangne mangase <hesitation> karna <hesitation> sapite <hesitation> one <hesitation> mamomow ore uwow ore <hesitation> tuang jadite mangase mataton ore ehom ehoman mangase, su lirik su <hesitation> mapakan su sisindian waley ore <hesitation> mapa papios su lirik su. <hesitation> Apa ruralen nate mangaase, one ore' summambing te <hesitation> mangase mo mo one <hesitation> tingi, tingi mangase. mapa moo arete katatonan te te <hesitation> apa tuang mangase itu te sapi <hesitation> one one <hesitation> batin one <hesitation> batin onde tuang mangase te sapi te